Addariq al ba rakis fiha shuqul ke lau ha rasamo foga walla katibin shuqul fil bet hubas balga le bikan alla kulli nadum da agila bimshi tu wali kan da khal minnal babbas migabilin na fiha bigiri ha walla kan shuqul ras min foga shuqul shuqul bi shil agilan nadum alla kan da khal bas agila bimshi tuwali biga bi lak kal-kal fi darab hu da khal minna.